ʻO ka hale o koʻu mau moemoeā, ʻo ia hoʻi kekahi hale e lawa kūpono ai no kaʻu ʻohana. ʻO ia hale, aia ma ka ʻāina he nui. Loaʻa kahi e hānai ai nā holoholona. Loaʻa kahi e hoʻoulu ai nā meakanu kekahi. A leila no ka hale, he lumi ko ka poʻe a pau. He wahi ʻoluʻolu. A he hale mehana i ke aloha.